tua ro stilo nɛ a ni jenu tete tua ro bike <hesitation> ni bɛ a bebian uwe in yi bɛ vuru ni bike so a wa'a ma sosiete fransɛzi doso inbɛ vuru a yi bɛ vuru dɛ <hesitation> don ni a sunu zo nɛ ni a tio zo nɛ a'a mana yamu a sunuzo doso han zo mi ma ji han a tio zo nɛ han a cicini aba ma uwa ɲu don to ni ɲu so veni to ba vɛ do mɛn'ɛn doso dio ni mɛn'ɛn so yan to o vɛ ji a <hesitation> bobizo cicini nɛ a hanu hamu a urubere yɛ ani zo mini mu ɲubo na a ma we biri ra mu ɲu a lera a yi wa tora